أول حاجة تتبادر لذهني هي الحب والعطف، فاللون الأحمر <hesitation> يرمز الأكثرية للمشاعر القوية، كما الحب والرغبة والسبب وراء استخدامه في الورود والقلوب الحب، ويترافق اللون هذايا مع الطاقة والقوة ويعطي برشا إحساس بالحماس والحيوية.